اه لازم يكون الفرد عنده حق أن هو يختار البلد أو المكان اللي هو هيعيش فيه دي حاجة مهمة وهتفرق معاه في حياته وشخصيته و <hesitation> وشغله وأسلوب حياته عامة ف دا اه حق لكل واحد يختار المكان اللي هو هيعيش فيه